Osi kawete ma ikwu onu Ikwu onu ka osi kawuru zi Ogbo to ogbo w ma sa ki ma sale Ikwu onu ka mbara bia lam Ma nda nde enyim eji na Kalama nde bere nu mu un owaka azi masi Nezikwu nezikwu badu yesi budu bai na kaja badu yesi masi budu Badu ye oyor wu orwu na na ku ja masi Nde wuru laya ya bia kalun nde bad u le agwa ma ma kpaga nu Oburu oma, owerew nde wuru ni laya na kalun nde badu agwe kpagu nu ya bu oma, buru ha mu kiru imbum nibgkro bed atore yi oniya diayah Badu hu liaya nu eluwa ka izi nu re ma ba ka ni homa yi mega Guru ogu gome nihi kalum budu ibk oma oya, guru masi ogu gome mbi kalum badu ibi hoju oga, mabu ruka mabu riya, mabu watakin mabu okubadu Obu bedi nne murem or nda muren omene hon jor kpome onu cannal nu nhan omerun bu hon jor obolake iguru han dum kpotal ikpotala elika zinurima ikpamo oche eli ihuron han ka azi obo otu ihurohan bo ta bogumen hamati ma ti yonbola wenron nu ka bel zin nu torarishi bet boboral bo otu ihu nohan bo otu han sini yo olu ohan sini ya eli obo honjor han meni e kila yeki wonna odeyin otiyamana nu ayaran bera bera botun bo puran bo. whonnal kiabilam nu owa teia yem mbro iya sunu aka nu ka ham me rum ka hum jor omeru mbrenki etea nu akanu kpo mel onu ka nu runtea ma riyen ma wa takin nu ohan omega nu bo ma itu ogu.